سائنسدانن سونچ تہٕ پرژھن غیر ملکیوں کیا تۄہہ پییہٕ کُنہٕ تہٕ وقتہٕ اتھ زمینس پیٹھ روزُن۔ کیا انسانن ہنز زندگی ہیکہٕ محفوظ روزِتھ۔